<noise> mageala soma dapau ela la lagata tadi lalagatani sadia mane dapaua mane ma se ida taka tunusio ma ine paua taga popokaeguto. So, mane ela kaua mane ela ma saikaini tukuna kai alo, tarada mane rausu, babaina tadi lalausadia maket lago taruda mane rausu inikain patalo lago mane taradia. Mane, mane asa tape atoato ma eh wasadia mane dipa kaisi? Ma ela dapaua mane inam papara mani bola anua papara oilo mate. Madaka kakaisi pidani taradia tarada a ela mane, mane asa block manela wasagula mane asa tape atoatoma patalo, are mane way na eumado inaubu taragu mane, ineba tarau mane anua uwaka rausu ma sea da-dapaua aikala nida rausu tarada mane pa kaisi ela paparakain patalo ela palo ari tanoi la, ma baina ala pala tano. Alaba pelo ari tanoi bainaba pelo aritanoi ma, mane. Io fourthnigth rarema sodina ma mane dapa kakasida, so mane ela school fee ai dabu bokoina, school fee pe tartida hausiki ai marasini dapalo kaisi awa mane pe atoato marasini pa kaisi school fee ba ela umado, ma aloga ni overseas taupe laa, australia taupe kai lao ma mane tape podo, promise land lago mane. Mane tape ato ato ma ini tovola, inu peko ba ela ma mane asa ruma taupe tatada, auna tatada taupe kai pekola. Tiau pekola ina aguna ruma eh kainiua ma-mane tape atoato, ela mane asa. Ma-mane tape tu ma, dipa botuino kasi ine mane gogorenaeto mane, na mane mane ala ma mane pa teterediaeu ma anua dipa ataeno dipa botuino waini. Kasi mane, mane ida siamela na sakannaba, mane ela taupe usesimu atororiu pa taitio, taupe usesimu sakaia. Wasagula mane na mageala na sakanna podoi na atoranna podoi. Ela euumado ida siamela taulo ela aikala, mane ela, mane sopo iniputalo amini rumai. Eh ia nida patalo sai kain, patalo ela ma mane tape atoato wasagula ini kain aniani, tara ari pipirani tara sai kain taupe kai erua, baina eruaba elama mane tape podo ma baina <hesitation> ow one ow two pe podo kasi ela mane tape podo. Mane tape aikala, ma aikala aikala la, ela wasagu wain ini patalo ela mane asa. Mane odorola na mageala. Laa ta aloda amini, mane lala, are maneba pa alo atoria taupe alo sakaia ma ine pe alo sakaio. So, masataulo mape aikala ini patalo ma ka tukudia ma dapa poka aiba. Aguna atoato asa kiki wasagu ela mane sa lukauto atoroina. Ela inau taragu mane la magu uwaka egutolala anua beau atoudia lago kai atoato egu, ineba tara u, mane oguru gesi. Kiu lago sa pua sa masket tadi tutuno mapa ose. Sai kain ose tapa alo lago mane tarau. Kasi ela au family wasau pa tupadia ma-mane tape aikala ma ini kain patalo ma pe aikala. So mane elai skul fee ini patalo kakaisia hausi ela wasagula, kara pe podoino kara pa kaisia wain ine wasagula auna amaamalo pe tataua, inau eh kai kaisi eh kai kaisi ela mane. Mane tape aikala ma ida siamela dapaka totokoa, umano wasagula mane podo ma ini patalo daba alo.